Fa <hesitation> fikarakarako varavarakely indray aloha, na feno vovoka be ny varavarakeliko, dia maka rano amin'ny seau aho dia avy eo maka aponza dia asiana nickel kely. Dia sasana amin'igny aloha. Dia izy voasasa amin'igny amizay a dia maka vorondamba chiffon. Dia fafana amin'igny amizay izy avela maigna tsara manko dia amaignana amin'igny izy dia maigna tsara. Dia mamoaka mangiragirana. Dia zay.